Voalohany aloha an, karakaraina ilay legioma sasana izy an, dia tetehina dia avy eo an asiana apetraka anaty baolina izy an, dia asiana menaka, sira, dipoavatra sy izay hanitra hafa tianao dia afangaro tsara. Avy eo an, dia <hesitation> > atono amin'izay izy, dia izy ilay atono iny an, atao tsy mifanaingina. Tsy mifanaingina fa apetraka marina tsara izany dia eo amin'ny efatra <noise> efajato degré celcius eo an, mandritra ny roapolo minitra no hanaovana an'azy. Dia rehefa masaka izy avy eo dia aroso.